Nako wutuku manege ena <noise> obinatang manege ka kuujiki sebab kuujiki manege nako iange ange ena ima idu nako iwutuku ena iparadidu lo manege iparadidu manege manonu kia joojomo bole joma nonu <noise> so komanege nako wutuku nako nia bole kintarie bolo uwa nimaharap karna manege kuuijiki ja ojomoka manege ena ma aktivitas nako wutuku nako iange ange ena ima idu sokomanege.